Kodeina jan kú hea <hesitation> kindo <hesitation> dendo nú nú ihó tá lulu yukan, no ihó yité kuinó, kindo <hesitation> nundó nrí taxhi va'axi na niundó <hesitation> i yendo escuela teyuká, dayundo nri lulu xhika nration techein yuté <hesitation> hé kindo veexi jan ná pedir xaxe a perdir nro xhí kuña ti'ó katete ña nri na ñiunró nri xi ña nani iin amistani chí ati'ó majá chenin ninró ajan.